Ꞌnaⁿ na ja ñetseiꞌnaⁿ ꞌnaaⁿꞌ nantquie joꞌ seiꞌntomꞌ na cwitꞌiuu naquiiꞌ tyuaa joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na juunaꞌ na ñetseiꞌnaⁿya ee ñecaljeiya cwanti jndye nꞌoom nncjuꞌ tsꞌaⁿ na nleijmeiiⁿꞌ tsueꞌntomꞌñeeⁿ chaꞌ na ya xjeⁿ na nntꞌiuu seiꞌ na nncꞌoocwe joꞌ joꞌ, waa cwiicheⁿ nnom na ñecwiꞌnaⁿ juunaꞌ cantyja na quitueeꞌ nnꞌaⁿ lqueeⁿ na nntꞌiuu naquiiꞌ tsueꞌntomꞌñeeⁿ ñeljei cwanti na macaⁿnaꞌ na nleijmeiiⁿꞌnaꞌ chaꞌ na nchii lcoo lqueeⁿ na nncwo̱ xeⁿ nchii cweꞌ tomti na ya ya nntꞌiuu juunaꞌ ndoꞌ mati seiꞌntomꞌñeeⁿ na ya ya nntꞌiuunaꞌ ee luaꞌ seiꞌ na jeeⁿ xuiiꞌ caꞌnaⁿ ñequio seiꞌ na cwitꞌiuu tsꞌom xjo, seiꞌ na cwitꞌiuu tsꞌom tsueꞌ, tsueꞌntomꞌ juunaꞌ caꞌnaⁿti juunaꞌ joꞌ na juunaꞌ ñetseiꞌnaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ.